Azafady rehe. Mba afaky tondrahanareo va vonikazoko io fa i raho handeha lavitse. Fa mba omeko fa-fahafaham-po nareo nao fa avy raho.